Ilúng ánnáng ádem, ḿmeśe ñto̱ Inwang, m̄kpe ágwo̱, añye akenam, áketém ñtem k̄e ákpa kē <hesitation> ñtono, ékpeké àj́o̱p k̄pede ájo̱p ádak, ñto̱p Iko̱t áde ánye áton. Iko̱t áde ámachàt àka ñkesin Ikáng mmásin, Ikáng m̄ma, àmi nlo̱ku nto̱h àde sè Ikang álitàha, ñfud m̄bo̱n àto̱kéd, ñkpe ágwo ámno̱ ébo̱d, emabo̱d Im̄ma̱ ñna nām ñdidia m̄ben ñso̱k m̄bo̱n ñnaha̱ ēnun ēmaha ákpe àkuk àmo āyono̱, n̄na ká Ikód ámi ñketo̱ho̱ ḱe <hesitation> ēsua āko āde m̄ma kpēkē ākpo̱ m̄bio̱m, mibo̱n, nk̄pek̄e ákpo̱ āde m̄ma, àsana ñluko̱ ñsono̱ uta ke mbo̱d nto̱ igwa ade mberiso̱ ámi ñgwo̱k àkpo̱. M̄ma ḡwo̱k àtulo̱ ákpo̱ āde m̄ma k̄i Íko̱d, ñna s̄aha ñkpeme, ñche ñaha ígwa āde àtibéke, ńkpéde ēgwu āta, ámmi nképuho̱ ákpo̱ ígwa áde ñun ñsin ñten ñsaha nk̄peme Itie ūgwo̱, ñaha m̄bile̱ āde nùn ñtem ñdidia m̄ben ñso̱k ánam nb̄ana, ñun ñkeñe nkẽnam. Ik̄ọd āde ānakpo̱n íma, áma k̄po̱n ígwa āde Imu ígwo̱ íni ekpe gwuko̱ kè ánun kē ḡwoko̱ íǵwa āde ñlinam toto ade nna ben nkpeke nsi nke mmon. <hesitation> ányè dé ánámá úsèn itá ámi nkè dùkó, nkpókó mfòd ádè nduóñó, njéd nsióñó mkpáták ádè, mbóp ámáchád ámi mmiá ntèm, mmá tém ámi mbèn ùdùñ nè njèn ùdùñ nkámá ntim, maa tim, nsin mmóñ ntim ányè ájáyá ntè mkpè timmè ùsùn édiǎ, mbèmè nim nuk mbók áfèrè èkèmá édiá, édiá ányè yùkó, ntòk ájèn idiá, mmèsè mbùkó igwò ádè nyám, ndèp, ndèp áffón ufòk nwèd nnó ntòk ájèn, ndèp nwed, mbùkó igwa ádè nyám mkpè ákùk ùfok nwèd nùñ édià, ùffáñ ndèpèdèp ndidiá itièghè, inwáng ádè àfòn nè ámi àfòn nè ntòk ájèn, ùffán né ntòk ájèn ébò ágwò diághá mkpò nò ájukò ibágá ádè sin ámi mma utòm inwáng nyàñ ndiàn ntẽm ájòp, ájòp ádè, ma ka ájòp ádè ná bèn átaa nká átaa ákè tòp ámi mbènnè nkè nim kè ndè ánsèkè mbòn, ntáñ nkwá, na jem ifiá ájòp ádè, ná wád ájiáñ, ná wád ájiáñ, nkoño ájòp ádè émà itòp imaa mbióm ndi bòn k’ufok mkpèngè, mbèk mbèk, mbén <hesitation> nkòñ átòñ ádè nkè duòi k’inwáng mbèn ákpè ájòp ádè ndóñ ké ábón igwó. Ñtem ājo̱p áde ñsio̱ álan, ñsie̱ íchíp ñded ńded m̄bo̱n íchib āchad ānemé m̄ben ñkeyám ńdep ǹkpo n̄no ńtokejen, ñnun m̄bon ñfod íchib ádɛ m̄balá ñte ífia ñben ñkwed āde ñgwo̱bo̱ ñko̱n, mbēn ālan āde ñyam ñkpe ākuk úfo̱knw̄ed n̄no̱ éto̱kej́eṉ.